Laajoo miŋ ka moolu <hesitation> domoroo <hesitation> domofeŋo miŋ ka moolu ňaa diiyaa, wo lemu laajoo ti. Niŋ i ye laajoo domo, niŋ i ka laajoo domo, somondaa kiliŋ, tilibuloo kiliŋ, wuraaroo kiliŋ, a ka i ňaa diiyaa le. Laŋ, limoŋo fanaŋ miŋ mu leemuna meseŋo ti, niŋ i ka a miŋ, i ňaa ka diiyaa le.